Pues na zlua ra gyag’e ni rzenias rug, ra – ra gyag gëdy, ni nlazyas run ni run ni sentir pur sy tchi tiug ni tchi lani ni rnix vida danuun, vel queity ra gyag’e gy queity niz giu giduunu, queity, tchi ni na nlasias ruloo na rug ni tchi tiug ni ah nlasias runi sentír, gyag gëdy za gy cun ra gyag eucalipto cun th ra gyag pin’re cun doo’ra ra gyé’gi ra gye, valna za ra gyé diz, gýe ros së’ nlasias run ni sentir rug ni zlua purzy nzagyas rluë ni tchi tchi tiug ni nlaz run ni sentir dolor rug ni tchi.